कंगारुंचे काई एकविशिष्ट गुण मंझे ते अ आपल्या शेपटीचे उबे रावंपी आनी मोंशाचेर दिसपी। ते खूप वड हुत्ति मारीत अस्तात जी ऑस्ट्रेलिया ह्या देशान खूप अस्तात। ते आपल्या बाळांचो आपल्या शरिरांत दोवर्पी जितून तेह वड जातात।